Kama kita sokoni kawi akigua mchewangu nawika mongo nauchambua nakuna nazi kama niwanazi napendakukunanazi nauchuja naeka tuibubu tudakaidi tuwidazeikoi dikademua tui nadowa munyu kiasi nagea naweka kiasa cha dakika thelasini kwamba tuwi divaka kuiva nagea mchele nagea mchele naugituwa <hesitation> mbaka uchanganyike ugatwa naubada nasaua kuni nabada mkaa kiasi naduazanida tindi kwa upishiwangu Mimi naudingasa sufuria wa ubwabwa nadua mfuniko nadandika naweka kisasi cha dakika arobaini kabubua ubwabwa uhiva nakituwa uhunauhanga wayasi wasi wahuyauyanga baada ya dakika ishirini naokoa ubwabwa uhiva naomowa netaonatada. Hapo mwanzo nikahima mchehe Kipindi kikabwa cha mwezi wa kumi na mmoja naitatanga naima kabinda kwima nakusanya naokea kabinda kuokea nangoja fua fua ika dondo nakatua kabinda kukatua beyu namwaga na fukia na gembe kabinda kufukia nangoja fua ikanya muhunda ahota nangia mwe kupandikiza napandikiza nafua <hesitation> kabinda nasubiri mwezi umwezi ukabwa kigananavyo nasindokotanga <hesitation> nasubiri kupandikiza fua zikachanganya ni nyingi maziame napandikizamuungawangu na <hesitation> navose mbakawaigana nangoja uchanue kabanwe kuchanua nahama tanga na wana ntahamia wadege kiasi cha miezi mitatu munganya ukanya katoza matuli tadenya kahokahukohuko tanga kenuakichele kagua nyumbani neugua magunia nahesabu siku hadi siku hivyo ndio ubwabwa au ndio ugali. Kama nikipata mwingi mtuhu nataga maana katinandima ukubonge nataga napata mahitaji ya wana na Mimi mwenye haya endaenda wakatubua wakuhanda mapema tanda mapema katubua mnga tahanda tabuha kahaia manga twahisi mara mbili napenda kuhahia makwanza ukuweza magaidi mangaibada mangani ibada mahamani ikabua wakati wakuwakuda manga yaipa kikawa wemani lakini ukayaibuwa kama yawawa ana sekuiva Mimi ndimazangu za biashara ya manga kukacha mwenye kukacha kwenye kukacha kwenye karobo negamuheza napata changamoto nyingi sana manaake uzunguke mzemgima ukutekukema jamani manga hee manga mtu kagua kakukopa mtu hondeza mwongeze mtu hata kampunja alizika kwendachouoate nicho bora wana patemahitaji lakini biashara hii sasa ni ngumu twagoswa mazoea maana ake mtu ndimwa pigwaumbali.